Oye, na ho hia paa ara dɛ, ibenya nkorͻfo ku - kumaabi anaa anyɛnkofo kakraabi a wͻbɛn wo na ekͻ ahohiahia mu a, wͻbͻboa wo. Na ewͻ esumasɛm bi a, wobotum woesie ama wo kyɛn dɛ ibenya nyimpadͻm beberee a wodzi w'ekyir a wͻmmfa afotu pa anaa nsunsuando pa mmfa mmba w'abrabͻ do. ͻno no haw adwen ara yie.